كنت اكيد حتخلص من <hesitation> الحروب العالمية بين الدول <hesitation> لانه هذي تتعب النفسية، وانا اتمنى ان كل الناس يكونوا عايشين بالصحة والعافية، ويكونوا يحسون بالامان، ما يكون في شي يهددهم، ولا شي يخافون منه ويكونوا قلقانين طول الوقت.